So tawi ko mi jambaaro. Oon mbaawɗo haɓaade e geɗe ɗe njeyaaka e leydi, ɗe ngonaa e aduna men. Mi etoto tawa faamde ko ɗum woni. Caggal ɗum, mi haɓoo ɗum no haani haɓireede ni. Mbele mi itta ɗeen caɗeele e yimɓe. Ɗum noon mi hokka tinnaare no feewi. Mi jebbilo mbele mbeɗa waawa haɓaade ɗum tigi tigi, haa mi waawa ɗum tigi tigi.